zɛrɛ zɛrɛ-yɛ awa bira lo wa waa boɲan wo wo anvirɔneman bon mu a benɛ wa wee woro abe nucozo ma wee co'o wo co'o to o ɛnɛ i tɔɲon ni ho anvirɔneman o ma tɔɲon wo anvirɔneman abe ho sharbon we lee han vɛha han danle we lee bun han vanle wa ma'o mi han na um hɛ ɓa ɲuɓweza nɛ a wee zo saa mite mi wa ɲan ma'o mi ɓa-na ɓa danbiya ɲan wa ɲan ma'o mi ɓa-na to mu a benɛ mu do kuwa wa wee woro han wara mɛ mu a beso mu a benɛ mu do a mu vununa wure mu ɛnɛ mu do